Mi daroto darde bonnde e seyo to yeso am mi yeto e gonga e hononde teddunde <hesitation> Mi hokkai hibaru to mi huwi nane e nonno mi huwiri kugal bonngal nder nasaraku.